<hesitation> Ny avion zegny vôlôhany mitovitovy am vôrono, fô gny mahatônga azy magnembagna, vôlôhagny le fandehagnany mafy de izy mandeha mafy igny le elagny aroa io mi - mi contre - mi contre pression am rivotro de igny amzay lasa miala lay ambôgny tagny izy de agnisany magnampy azy manosiky izy hiembagn' kôho le reaktera avy afara de igny zegny manosik'azy mandeha tsy hikisatagny.